Kini'hiaj ne' abin si bin 'ngo rasun natuna 'hiaj 'ngo chube nga 'ngo chilu, 'ngo chube ni ni'ñanj chuj kache chuj nga ne' 'ngo hiako', 'ngo chube ni kiniñanj chuj kingaj chuj kichi'ñanj chuj 'ngo nin, 'ngo chube ni unun chuj si a'min ne' sisi nakinj ne' chuj, ni kiniko' chuj ñun' ni sisi killún' chuj ni kuchu'hui' kinihiaj chuj ñun' chube bin chuj ni chachij chuj ta' ka' si hua chilu áj, 'ngo chilu ni si natuna 'hiaj chilu nga chube bin si chilu ni gita'a chuj 'ngo chutu, nne chuj be', nne chuj chi'nïn 'ngo ña'an, atoj chuj riñan 'ngo kama, atoj chuj riñan 'ngo reto, ta'aj ta huin si 'hiaj chilu, chilu ni natuna si ba chuj si se si kuñan tto chiráj taj chiráj nungwej chuj chube mánj, chube ni nukuaj 'ngo tto tá chiráj chuj sani 'ngo chilu ninaj toj tto tá chiráj chuj sani a' taj ni chilu ni be taj ni nikaj tugwi chuj nga 'ngo ngwi unun chuj, bin nne chuj, abi hia chuj 'ngo riki' chuj, se si kanin ruhuo' sisi chilu ni nitaj si niñanj chuj mánj, chilu ni ni'ñanj chuj nej, sani ninin huin ngwej chuj chube nanj nitaj si nikaj tugui' ngwej chuj mánj si natuna 'hiaj ngwej chuj si hua ta'aj ni huin hue chuj riñan tugwi' chuj ni'in ña'anj chilu 'ngo chube ni'in ña'anj chube 'ngo chilu, ta bin 'hiaj chuj ta bin si natuna 'hiaj ngwej chuj áj.